Don pade borne, je to goddo wati kosde mako ha nder, kosde mai mutan nastan nder pade mai. bedo wata dum wakkati pewol ngam a'tina goddo pewol ha kosde. don pade mardum boggi bedo naftira to goddo yida wata borne, sai wata kanjum ngam heba kosde goddo heba hendu. Be buri watugo pade mai wakkati guldum ngam kosde heba hendu.